Nah niocuparoua xocmeh, casvielahten, cuchalahten, <hesitation> xolohten, noyehque niocuparoua, uo nochi no tiocuparoua tiocuparoua para titlachehcheuasqueh, para yitzintli, para atuleh. Xocmeh tocuparouah para atuleh, casviela tocuparouah para yetzintli ca tictzoyoneah, nochi, quemeh novecinah noiqui quiocuparoua casvelahten, xolohten. Nocuchalah noyehqui tocuparouah, solamente ica titlachehcheuah. Noyehqueh nochpuchuah quiocuparouah casvielahten, xolohten. Niquinpeya yehten nochpuchuan ua nochtin quiocupaarouah casvielahten, xoluhten, uo inon nochti titlachehcheuah, noyeuque teseh pan metlatl y a molino quiquixtea tixtle ompa noche tlachehcheuah, quiocuparouah metatl, moleh. Teseh ca yese, tese ca iyouac, nochi niocuparouah para inoh para tlahtlacuah ipeluah, noxvivan. Paquis niyas inquinvisitaroua uan nechtlamacah, pero nochi comida quichehcheuah ica casvielah, xolohten, cafen couconeh, ica xolnococoneh. Uo nochi ipeluan noyiuqui cocoparouah, quicuah sa tlaxcali u cafen nochi non cocoparouah, para in cocones uan in coconeh noiuqui quiocuparouah.